गिअ न्प्, गिअ न्प् सोन्देह् नि बिफबम। स्न्ग्क्ररि त्प् सन्नैअ अरो, सोति सोनैकु थुलुन्ग होन्नु सोन्देअ गिअ गिअ न्प् मुन्से गय बिफब् लगु। सोन्देअ गिअ न्प् मुन्से हय बिफब् लगु। भियो सुब्रन्ग्पुर्कु सन्नैपुर्कु अन्दस् न्इअ। सन्नैपुर्कु अन्दस् न्इव अरो पुर्मन् न्गिर् न्इअ मदुत् कलम ज्इअ। गौतन्ग् बुजि न्इ अरो बन्सिन्ग् पथै जप्त सिन्ग्थर्मन् नु हुइअ। सोन्देअ जिकु सेतुर्कु <hesitation> पुर्मन् कलम् नु अरो जुतन्ग् पुतर् न्इअ सोन्दनु नर्सिन्ग्।